Nagnano akory me anao ty, sy normaly sha, sosisositry lava avao shandah ko da mimondrimondry avao ino e tena problemognao mba tantaray aminah eky, fa s'iaho sy raha nagnigno anao tagny aho k'iaho gn'hindesignao an'ity havignivigniranao ty, ah shandah.